पास्ता के ढेरों प्रकार होत हैं जिनका आकार और रूप उपयोग में अलग अलग होत हैं। जैसे लंबे पास्ता में स्पेगडी होत है, फेटू चिनी होत है, लुंगी होत है, पोलिनी होत है, पारसेली होत है। और छोटे पास्ता में पेनी होत, रिगाटोनी होत, फुर्फैल होत है, कोलचिनी होत है, ज़ेलो होत है, जे़मली होत है, नाची होत है। और काफ़ी सारे पास्ता की वैराइटी विदेशो में पाई जात है।